Miran̈a amizen̈y kà Riosy e tsy de aiko tsara be makasika ndreo fa ahaizako izy fo korandreo io zen̈y miavaka koa fivolan̈andreo, de ankamarôzan̈olo koa tia man̈ano torista Ôsatralia an̈y.